الحب والاحترام اثنينم مهمين بحياتنا ، هوني حسب الشخص اللي تتعامل معانو اذا كان صديق أو احد أفراد عائلتك ، لكن بصورة عامة اعتقد الاحترام المتبادل يكون أفضل لأن اذا كان اكو احترام غاح ينولد الحب همين فانا اغشع الاحترام يجي اول شي قبل الحب.